We shokorwa ni disi sa nyama, naso se korwa chao cha mwiisho yela na tuka. nafe ila ni maru anyama kwahiyo twe korwa we venya maru. ukavyiaa kitunguu. ukavyaa nyanyaa, ukasanda fo na nyama so kwaeshemsha basi sikasheiya ukatehuwa kwata chikapoa ndo ukagawa kikaandaliwa mesani kwajili yaiila.